वियतनाम देश के मौसम के बारे में वियतनाम में दिसंबर मार्च ठंडा से ठंडो रे और कोरा होवे और बदल छाय रेवे और अप्रैल से जून <hesitation> अप्रैल से जून गर्म से गर्म रेवे और साफ मौसम रेवे और धूप छाई रेवे जैसे अप्रैल ओर जून में तो सबसे गर्म हवा चले। और जून से अगस्त में तूफान आता हे और गर्मी रहती है। और थोड़ा मौसम आर्द्र रहता है। और सितम्बर से नवंबर में धूप रेवे और बादल को मिश्रण होवे। और यहां पर वियतनाम में घूमने के लिए अप्रैल से जून और सितम्बर से नवंबर तक के लिए बहुत ही अच्छा समय रहता है।